<noise> Maktabga borish uchun sumkamda daftarlar, kitoblar, ruchka va qalamlar, qalamdon, tushlik qutisi va suv shishasi olib ketaman. Shuningdek <hesitation> uy vazifalari va kerakli materiallarni unutmagan holda boraman. <noise>